Raha magnantso orinasa mpana- mpamatsy rano raika aho a, dia <hesitation> ôtran'izao ny fomba f- <hesitation> fa- fizakako anazy aminazy: "manahoana tompoko a, mba azafady mba afaka tonga aty andragnoko aty ianao fa tena <hesitation> tsy mety mihitsy ny fandehanan'ny ranoko ato a, sady tena tsisy rano mandeha fa roy andro aho zay tsy nahazo rano mihitsy fa dia mba miangavy raha azo atao, mba mitongava zao dia zao fa tena tsy vita koa raha ohatra ka mbola mihoatra an'izay tsy hahazo rano.